E quindi mi fatto su giru in su centro storico, però no est a caso, tando ando sempre in via Garibaldi inue so nada e igue <hesitation> ando pianu pianu ca propriu mi paret guasi de de de rivivere cussu su periodo pius bellu forsis sa s'infanzia, e mi paret guasi de <hesitation> rivivere però a su matessi tempus mi enit unu pagu de malinconia, ca meda domos in cussa via sun boidas ca sas pessones sun mancadas, quindi est unu sentimentu istranu <hesitation> de <hesitation> malinconia ma a su matessi tempus apo 'oza de lu faghere, e quindi ando, ripercorro totu custas vias <hesitation> custas vias e poi pianu pianu rientro a domo. Passatempus puru est a leggere, passatempus puru est de mi occupare puru 'e mamma ch'est anziana, est disabile al cento per cento, insomma tantas, sos passatempos eo non los vido, su silenziu podet esser pro me unu passatempus, ascurtare musica pro me est unu passatempus, quindi eo penso chi su passatempus est cando tue faghes una cosa e istas bene, eo penso chi siat custu su passatempus <noise> no su chi faghes ma su chi sentis <noise>